E kupa laiki ana wau. E kelepona ana wau i ka hale ʻaina o ʻoka i ka meaʻai hoʻokahi pā meaʻai ʻo ka moa paha a i ʻole ʻo ka iʻa paha. A laila e ʻimi wau i nā huaʻai i loko o ka pahuhau a ʻokiʻoki a hoʻomākaukau no ka ʻaina ahiahi.